Assaqalil muhimmat fil watir hima bas assawwak alkan laffetal wateer be bilaf wa al-assari alla kan asarta al wateer tigif haw attaya al balaha kamin ke al wateer ma bikun timshi haw digo kan annar addai hubas allaa.